Nakke punna bahagia a punna rie njo tau teha a lampa nganre, nampa punna kunjo mange ri panganreaga balla kalea injo punna lagsungki nasuro apa mau dipesan, kan ceritana njo pangeratta to isse iya, talluse mi injo ri pinahangi i apa-apa napesan tau narang halliangki, anu pole nakke mpaka bahagia a, punna serre-serrema rung bija-bijangku, injo nakke na ku serre-serre pu rung bijangku punna narapi i hattu pa. pa lappasa, punna ri pettuanna isse nakua taua iya paruballa, ka pakunjo punna attu pa lappasa iya rie ase mi bijangku battu ri bone, enrekang, na njo rikua kampong ri ganjeng, kunjo toppi isse nampa naballo pakkasia na taua punna sitte-sitteki kan nakua isse taua iya battuana, <hesitation> si kurayyasse intu mae napa nikulle serre-serre taua attu palappasapi intu nampaki sitte hase, bahagia a todo pole ka rie todomo jamangku, injo jamangku iya na kuntama punna libur toa hattu pakkuliaku, kan nakke pakkulliangku ta pinruangji lalang siminggua, allo kammisiji na sattu, jadi injo hattu pakkulliangku anreja na kuntama ajama, kan rie caritanna <hesitation> liburu tuttuma kunjo iya. Libur toppa isse ri pakkuliangku napa ku ntama anjama, paling bahagiama nakke kusarring punna rie urangku anteha lampa dakka-daka, tapi pantaiji nakke ku angai puanna nu di tuye, ditehea nakke lampa nganu iya lange-lange anre kaleaja minatku, tpi punna nikuanga lampa pantai iya, manna tette sikura iya yang penting rie ja ku urang di gas saja, jari injoji nakke biasa pakarannua punna rie antea lampa nganre-nganre, lampa dakka-dakka, nah sitte todo rung bija-bijangku.